Zava-manitra tiko ampesagna amy faritra hafa manerana izao tontolo izao de ôhatra zao hoe <hesitation> vanilla, zirôfla, kakaô, an <hesitation> carry, veromangitra.